Yuoo ləman ngə ha’go, ləman gə ha’go, duniyama yajugu ləman, ləman yagwə, diengəde na kə mau ləman akuəlja yajuguruə, adin, kuran guəro akuəl, adin ma nakəmay leman, adinma nakəmay atico, adinma go aji kawujin gəal hau, na kawujin gə hau gərə na kawu jin gə nau ngwə adin ngagu naji kalkal, gan yamani ngwə, adin ngagu naji kalkal, adinma nakəmay die diema, diema duniya, diengə yəmənəgə yuo yəlyu gəra, yace abal ngwə diemaga abab lugu ago abal, adinma lugu abal ngwə adinma akua̱lgo, ya’al nganə go yəji adinma ngwə hubo yannay yannay hau ngodo go yannay saduga, go, yuo nan dagəram gərə dagəram nawunə huguay ngyen nuyi lugu barga gə ananə fayda lahira yuo diengə wanə adinma acəal, adinma ajingə huguwa namatungwə ba wate nahala gərie, amma diengə nandə nasha adinma natə bay wanayyayu nagun macədieayyu. Nawunə hurandə adannanga yu, diengə nol har juriyu nganəma har agonma ndadu agon ma nol nəbal, kaməniengə al. abak co duranma, duram kaməniengə al. abakco nəta makəba wanayyuma kaməniengə al akui ajan yəman aru guəro akuiguəro die najay a tayyandal, ga, a kulie najagərray, kado najagərray, dabba na namal a dayranday, afigudo dal makəban safico na gəcəal safico guədo na makəban gəcəal juru, yuo gagudi masədie gyen masədiema yuo bəlan gə masifa naw ngə hugudə yajue bəlan juyagə, lu’wunma akuə gərə gagun ganjuegwə, nagərray gərə yakoy yagundal guəro makabu ngə haygə bugungə ha nagundal gəta, yuo hura gu’a gawunə huguay ngwə, dawi alal lugungə sale, gərə naka kəra ngwə naka kəra gyen kal, daji adinma ay na gyen kal, adin’anma nol nufiya nol gə juri ya ngagu jikə guəro, nol gə duniy, har kaməniengo duniya abal congə na gəta makəban juru, ləman ma ha gaji ngaribu gərə gaway gərə gama təngwə məgan yacəafu rə warara gərə cie nal nawujay, cie nal nahi mbal cie, cie nal. Nal nawujarə rə fungəra, nal nahgərərə macənyu, moto ui dayyay gərə, nal nubal ngwə yuo nabal ‘a handuə amuə, yal yandə die abi guəro atamagagu, yandə ngala guəro atama gagu yagəa, ngwə dəram muruco ngə yan madəgay gurə ngwə yəma yəfafaji ngwə yəko yajjue fənadan, ngwə yəma yəfaji ngwə, hie məkay ngwə yəkaji ngwə yanju fənadan, ngə yətəal fadau kujadə ngwə yəwie ngwə, naji fənə lugun gədae ngwə saga mənda cie nangwə lugu’a ah go yuo fənə wane m wanema nawie a ganay a diendə ga nal, nda welah ah welan guəro yaji məgəaw fauyifauy cie rə ga yaluga, cie tu akula, follo attauay ah fadau haya, tugo dan ningo nal gərə kənəyadanay tu ago marə nal arə nal naji lugu fungəra riga, naji lugu fungəra gu akulalay ngəra gəa akuəllu lugu humu’a guəro gəcəbunə yare, ngwə nəji die ləman yo namagə na gətaeyo mu gəragəa gərə naliuya wala makə ban, gan, wanə hərerəngə gan die makəba yangə, wala nakiyel gə welagugo yacəalay cie, afi guəro ro fay da, ga diema ləman man, nara ray, dənarral, diengəderay, gənanom ngərau fadawanday, luwunday guaro afiro guədo fayda, ganal ie achi ja gəngə ga safi coro gudə gəjannaw rə addinma na kalmay ləman bna, kəmani ma, nabi acə ngəramma die həgan ngə yədigə gə.

Magəribu gan ngwə lasha ganya ga gacəar gəfaw, gacie ha, ha ngagu nad delie mia ga hawrə jəkə yaga, nago gajugu bəraguga gacəar ga gal galu ga, kənəm katiiga gal gaway ‘a ngucie ga yəta gərəguay cieyo miga gani cieyi magurə kay gyəran cie ga hənay nagu guga huba gacəarraga, ga hala kwadərə rəbu rəbu ciege ga kəffai kuraguga gama ganal ray gulfoguffo guffo guəro, wala duwar, wala asarnan, ngwə nə dau duwar, wala asarnan, ngwə nə dan fungə nəji ndə fugur ngwe yuoyu mu dien, ga kwana ma fi magəni lugungə adinmangə ngwə dingə gayeld gə uhumm gayel’a adingwə gayellalay, gacəar ral gərə gakegu die gyen adaga yəffo, yəffo, gəra abal, ngnacie ngwə habar mu, wanəngə dugwai ace yəman aruə nagangwə nda die, nda muh die, ndamuh die, ace yuo ba kurni ngədə nayel naw, naji habau ace yuo ada ga dogwai guəro nashigə ada go ada yuəngə fayda diema.